<hesitation> Fomba fiasana sitylo ndraiky ai <hesitation> stylo môko le misy vatabeny ai de agnaty vatabeny misy le <hesitation> tragno misy encre igny de <hesitation> misy tendrony le <hesitation> fapetaka aminà kahie ôhatra koa manôratra raha de le encre maromaro karazany couleur ohatra misy bleu, noir sy ny tariny de <hesitation> juste hoe apetaka aminà taratasy fogna le tendrony igny de <hesitation> anoratanao de tonga de mamoaka sôratra.